كنفضل نكون شخص اكتر دكاء هكا غيمكن ليا نساعد المجتمع اللي انا فيه و نختارع اختراعات اللي غادي ينفعو البشرية و حتى انا نحقق الاهداف ديالي بالدكاء ديالي و نقدر نوصل لمراتب عالية و نحقق اهداف كبيرة و نحقق طموحات كبيرة بزاف و نخلق تروة من خلال الذكاء اللي غيكون عندي